Zareo koreanina tatsimo reto ndraiky samposampona. Ny andreo zany raha tiandreo hitanao kaofa misy legioma reny de ohatra zany ahotrika tsainky reny bakeo kaofa voahotrika raha reny karakarain-dreo, <noise> asiana sakay karakaraha reny, zany zany hita tena mety am'tsinaindreo mihitsy raha kara zany.